Abuk níinţ naká pëyank bënim, aníincu ŋáaţ kapëyá bënim, á bí ŋáaţ wun kí këmbër bun këntopacir ababú kaneejani. Ndah unú uwí mank wí animënţu ababú nawaráţank nawaráwoo ndiyá soŋ nëteen, <hesitation> alilanţanku oo alilanku nënteenuwaţun. Abuku ŋáaţ nun karuka kambandí kayempar këyempar ababu koowu ndoola wí ţí anínël. Bënim abuk kapëyank bënim, abuk kapënima mënduna këntopacir wí abuk níinţ. <hesitation> uncí ayënu cíţ uwí këntúkënáa këñaña naloŋ kabí ceenţú, nënţeenţanu ind batëb iñaan díka mee. Ocí mbí mënkaka mëjá bëţ këndoolël uwar kënkakanël iñaan díka mee. Uwël uwí bañaan joon bënjá ee mantúka opase bíwun ejeene ceenţin anambambin aneejánin kato manjombá neej pëţaţ.